Hoodere nden nde waɗa ka majuki no hulni. To mbaccon ngi'I ngaɗa ka bojji. To nde maji wonai bana riggaango fiyata. Bojji yiitefu taƴi, motaaji fu ndari bonni, komfutaaji fu mbaatidi.